<hesitation> Nen’i Almainina koa, ny Almainina haiko ndraiky zen̈y: ôktôber festa. Irô zen̈y mankalaza iô fety araiky io, boaka tamin-drô ôktôber festà. Baka iô aminjay man̈ano karnaval, irô <hesitation> koa zen̈y <hesitation> man̈ano marse de nôely zen̈y koa fa leran’ny nôel marikitry. Avô malaza koa irô amin’ny pônktoalite, mari-potoan̈a zen̈y rô ao.